Karazagna kiraro le eko: misy savaty, savaty misy aroa karazagna: misy kapakapa, misy skobido, misy sandaly, kiranil, misy ka-kiraro na tennis, misy kiraro talon-n-n, misy-y-y-y compenssé.